רִיַּاضָה לִי מַאקַאנְגִ'יבְּש פִיהَا בְּזַאף הִי טֵנִיס, הִי כַּאתְטַלַב תַּנְסִיק וְדִּקָּה וּמַעַנְדִיש בְּזַאף, וְכַאנְלְקַא ṣוּעֻבָּה פִלְחַרַקָּאת אֶלְסִרְעָה דִּיַאל אֶלְיָד וְאֶלְעֵין, וּלָקִין כַּאנְחָاوַּל נִתְעַלֵּם וְכַאנְשַּׁגֵּע רַאסִי בַּאש נִתְחַסֵּן שְׁوَيָّة בְּשְׁوَيָّة.